ti'i mëjk myë dakatch ajpë entre yë'ë uk mëdë yë chid, en que yë uk tëjk kuenda'abë yë, awandakpë yë ko'o pën myech pën du kya i'ixë, pën du toko'otë ka i'ijpë y yë chid ma'ax yë, kap yë ti'i nyaka tunëp, kap yë ti'i nyaka kuenda ajtëp y yaj mechpë jaya'ay oy pyenë ademas de que pues este <hesitation> toka'atyë yë iuk mëkëdyëbëd ko'o kay <hesitation> mexo'otë ja yojkëp jyëxëp yë y este nada mas ti'i mabëjnëp nya ma o'oy yë ko'o yë du tsu'uk yë myajt's.